Soynii yawtii kuuɗe kañun e ko nandi e muuɗun, mi yi'aayi ko ɗuurata ley leydi. E ley anndal amen minen kaa, kuuɗe nii jon kaa kulle ŋaarooje. Jonnon <hesitation> awdiiji, bon, ñuuƴi en. Ɗee kulle aɗe waawi wiide ɗun ana nguura ley leydi.